Oime ko kua gema jei supe va reta jeta oipota rupi teta rupi <hesitation> oiporu reta omopora vaera opaete maembae reta jaeramo ko jae reta oiporu ipuere vaera jokua <hesitation> jembipe ikavi oyekua jare opaete teta rupi oime kua <hesitation> gema jei supe va